Pues in lápiz jaka ja kaane'endo ku cuadernondo tee ka escribindo ku nombre anaandi'i ja hore <hesitation> 'endo tee vaa kuuna'ando nakoja ki'indo nyuuka kuee in plática a in capacitación naakiindo jaku lapindo ja ka escribirndo ku cuadernondo tee in lapicero tiuku ja bueno ada'aña nde'eku in programa pues nyuuka xe'ena tee tinta azul jiaa xeetniiñuña ndiaaña ku ñerru ada'aña ka escribirña ta papelña jiaa kuja pues lapicero.